Ny loko mena de midika fahazavana, midika fitiavana ary midika firehetana. Ny tonga ao an-tsaina voalohany ndrindra raha vao mieritreritra loko mena de ny rà.